E kujtoj kur më tregove për pushimet e tua të ëndrrave. Po mendon ende të shkosh në Japoni për të parë çelësat në lulëzim? Do të ishte një përvojë e mahnitshme, dhe do të isha i lumtur të të ndihmoja ta planifikosh!